﻿Ekitoogo tukiihamu, tukiihamu nokugenda tukiihamu ebi ebinyansi ebi tukoramu emikeeka tukoramu nebisingorezo haroho naba nabandi abantu tubyaaramu omuceeri nebinyonga, hamu nebikaka tubibyaaramu kandi nibiba nibinura. <hesitation>